اول شي بنصحه ينظم وجباته ونقلل من الزيوت المهدرجة باستخدام القلاية الهوائية في الطبخ يتجنب قلي اللحوم والاسماك ويستبدلها بالسلق او الشوي لانها اصح. يزيد من الخضار في وجباته الرئيسية. ويقلل من الخبز. هالشي بيساعده ياكل اكل صحي اكثر